Mopet curriculum, jaeko yambombeuta yande ree reta, mbaeko yaikatu yayapova, jare yaikuatavi mbaenunga mbaravɨkɨ peguara oeka oiva, jayave yaeta yaikua jokua mbaravɨkɨ reguava